וויזוי א ניסען קראכער קען צוקראכן די ניסען איז אז מ'- ס'איז- ס'האט צוויי אזויווי פיס וואס מ'כאפט אן מיט ביידע הענט און אינמיטן לייגט מען אריין די ניס און מ'ציט צוזאם ביידע <noise> אזויווי מיט ביידע הענט און די ניס צוקראכט זיך.